E fomba fiasane frein. Misy gnatsoina oe patte à frein, zany oe misy kaotro zay roy, mitaha gne, gne disque frein, igny gne mamikotry anazy; misy e cable da misy igny pedale igny revô sindrinao igny da sotonigne cable io patin roy io, da mifikitry en'igny igny frein, disque frein igny.